Ia, tokony tsinjaraina ary tena tokony tsinjarainy fa izy koa nety izy notsinjaraina mba hampitovy ny olo jiaby, fa ny menomeno tsy arahandraha tsy mety tsy ho possible hizarana zay fa raha ny tokony ho izy tokony tsinjaraina amin'ny olo jiaby mba hitovizany.